Nah jadi <noise> makanang kita paling suka itu sebenarnya ayam lalapan jadi ayam lalapan ini salah satu makanang memang saya paling torang paling suka soalnya yang torang liat itu karena dia pe dia pe daging itu yang ayam itu nah jadi karena yah karena memang lalapan di sana itu kan dia mahal dan itu torang bisa dapat itu kecuali torang pigi di kota tong jaga bilang turung kota turung kota itu yang torang pe kesempatan <hesitation> itu makanang yang tong pe itu yang torang suka tu itu ayam lalapan nah cuma karena saking dia mahal biasanya kan ayam lalapan tu dua puluh ribu yang tong rasa so mahal nah tapi kemudian torang mulai kaluar dari <hesitation> daerah tong rasa ayam lalapan ini kaya so harga so-so murah di sini ketimbang <hesitation> ikang begitu <noise> nah salah satu makanang yang torang paling suka juga itu kalu di rumah itu yang tong pe <hesitation> torang mama jaga bekeng itu tu dia pe nama waji nah jadi waji ini itu salah satu makanang yang memang <hesitation> yang torang paling suka jadi waji ini dia pe proses dong buat ini itu dari bras jadi baras ini dia ada dua ada dua macam nah jadi baras dua macam ini dong kase campur jadi satu. Nah trus dorang untuk bisa <hesitation> bekeng-bekeng waji itu-itu dia pe tambahan itu juga <hesitation> salah satunya itu <hesitation> gula batu nah gula batu ini dorang kase cair dulu baru dong kase campur di <hesitation> di bras itu nah selain itu juga itu dong pake santang kalapa lagi santang kalapa itu yang juga salah satu dia pe dia pe bahan yang torang yang dorang-dorang gunakan nah selain itu <hesitation> waji ini kan kalu jual di-di kampung itu ya-ya mahal juga walaupun kadang torang bilang dua ribu itu <hesitation> murah tapi yah bae <laughs> bagi tong saat itu yah mahal waji ini dia-dia mahal itu untuk makanang makanang yang <hesitation> di tong pe daerah waji trus <hesitation> nah tapi kalu waji ini tong bisa dapa <hesitation> bisa dapa gratis juga ah itu tong kalu bisa makang waji ini yang tong pe makanang kesukaan untuk bisa dapa gratis itu-itu waktu misalnya orang kawing orang maso minta di kampong ah itu kan biasa kan waji ini kan juga torang pe adat pe sh-salah satu makanang adat di-di sana jadi kalu untuk mo makang waji yah-yah harus datang untuk untuk bisa dapa gratis yah tong babafoya ba dekat dekat di orang orang di situ baru tong baminta tu waji itu itu akan dong kase sudah itu ya karena memang <hesitation> torang di sana kan kalu adat adat bagitu kan tetap dong bagi bagi kaya waji halua ah trus dodol nah itu kan makanang makanang adat yang memang torang tong pe kesukaan juga sih.